<hesitation> eeh esimu yene ndachemo khufwale fwale kho ruopen shoes epwarakha. ebiraro bie sports tsino, senjomanga tsishoes sanaa tawe halafu elongi ya jeans erwarekho nenda tsia khaki tsino tsitishati nenda orushati ndachamakho ebindu sinyana biena hibyo. Hapana orushati rwo khuepwala nende rwa khurakho tsititse orushati rwa abana batsiani runo sichira ise ndali nisiri omwana musiani shiri tsa omubukha sikanyekhanya ndiikofushie tawe. Esuti onyara khufwara when necessary abundu wenyakhananga lakini sechomanga khandi khelefwara esuti sana ta sichira esuti ino noefwara sana abandu bakhulolanga shinga omundu one sindu nobo onyakhananga. Khandi orakhaesamushia sichira mbu obula ta. Ewe efwara bulahi abandu bakhulola ba appreciate shingo wa ole shinga opwanganya ni ndio kenyekha lakini ese omwene ndefwaianya tsilongi tsie jeans tsie khaki tsi t- shirt nende amashati, murio muno khomererisi.